Ny karazagna ranon-tsavony a na ranon-javatra ampiasaiko amina resaka fagnadiovana dia ranon-tsavony vita gasy a, dia <hesitation> nickel io. Dia nickel a sasako, agnasako fitaratra na varangarana lehibe na varangarana lehibe revô fitaratra. Fa ny <hesitation> ranon-tsavony vita gasy ma dia <hesitation> mazava ho azy fa anasagna kopy fotsiny izy io no atao anazy. Dia zay!